اذا ارجع اسلوع اسبوع يعني قبل هالوكت ما اعتقد راح اسوي شي راح اسوي نفس التصرفات التصرفتها لان يعني هي الحياة روتينية هي دتخلينا نتصرف <hesitation> الاشياء ممتصرفة ذاك التصرف يعني الحيل اوفر بحيث اريد اغيره لا